الحيوان اللي يمثلني ويمثل شخصيتي نتوقع النسر، لأني نشبه النسر في حب الحرية، وإني دائما نبحث عن القمة <hesitation> فهذي من ضمن صفاتي صراحة اللي نجدر نجولها من الحيوانات زي الصقر، النسر، نشوف حيوانات، طيور جارحة ممكن التسمية هيكي.